हमाए बहुत सारे कपड़ों में चैन लगी रहत ही बा काम कैसे करात है। जोन चैन होत ही जैसे अपन ऊपर खे खिंची ता बा बंद हो जात ही नीचे खे करी ता बा खुल जात है। कप्पदान में भी एक चैन जुड़ी भाई होत है। और उमहे एक हुक लगो रहत है। तारे की तरफ जब हम ऊपर खे खिंच लेत है तब बा बंद हो जात है। हमाए अधिकतर कपदान में चैन होत है। सर्दियाँ बाले में जैसे जैकेटन में पैंटन में लगाई जात है। जोन चैन होत ही बा कभी कभार खराब भी हो जात ही तो। उमहे बढ़िया वैसलीन या हलको से ऑइल दर्खे तेल दर्खे पेट्रोल दर्खे बस बढ़िया से काम करन लगत। ही दागा आगे फँस जात है जोन चैन लगी रहत है। ता बा खराब हो जात ही यही के मारे बढ़िया उखें चिकनो करदेओ ता अपने आप काम करन लगत है।